Raha lojo maina izy an, dia mila alona rano aloha mandritra ny alina na fara-fahakeliny an, mandritra ny adiny roa. Rehefa vita izay an, dia <hesitation> alefa tsoahina ilay rano nandomana azy iny an, asiana rano vaovao an indroan'ny fatran'ilay lojy an, dia asiana voatabia sy tongolo kely an, menaka sy sira arak'izay itiavana azy an, dia atao eo amin'ny afo amin'izay. Dia tenehana eo izy an mandritran'ny <hesitation> fefak'adiny.